عندي ربعا ولاد عم، معنديش خال، باهي منشوفهومش برشا، نشوفهم في الأعياد و المناسبات يعني بعا-بعاد علينا كل واحد في بلاصه بعاد برشاوو فيهم لكبار و فيهم لصغار برشا، فيهم شكون في عمري معناه باش نبدو نتقابلو و نحكو كل.